ثقافة الولايات المتحدة متنوعة وغنية. عندهم أعياد مثل عيد الاستقلال وعيد الشكر. الرياضة مهمة عندهم، خصوصاً كرة القدم الأمريكية وكرة السلة. المطبخ الأمريكي متنوع ويشمل أكلات مثل البرغر والبيتزا. الفنون مثل السينما والموسيقى لها تأثير كبير عالميًا.